Dou mbojo ntau fu'u mori ra woko na eau ku fu'u morir wokon re ndedek di nggahi doum tua tua re <hesitation> na nggahi ku fu'u morir woko dou mbojo ede du maja labo dahu au ku maja labo dahu re maja <noise> maja re maja ku di rawi rawi ma da taho maja kai ku rawi rawi mu ma iha maja kai pu sarumbun ndai mu maja kai pu au ma dataho ra kanta ba ruma di rawi ede maja kai pu rawi ede <hesitation> nede pa se <hesitation> selain ntau mu maja harus wara rau ntau mu dahu dahu dahu po aka ruma dahup aka ruma ruma ma ntau sara'a auma ara dunia ake ruma ma ntausa ra'a au dei sarumbu mu nede ede ku di nenti mu re di nenti di fu'u mu di ru'u mori mu ke nede selain ede ede sa <hesitation> wara ku paja <hesitation> jabaran mu ta awa awa main ede nggahi pu re lao rawip lao pahu mu nede nggahi rawi pahu nggahi pu bune au ra kara <hesitation> karawi kaim ede nede sih nggahi rawi pahu re ka ncihi ncao pu nggahim ede lao la'o rawi mu ede Wara rau ku ma ma <hesitation> aina aina da hanu ausih ngaran re to'ap aka inar ama mu aina disa disa mu nuntu cambe iha nuntu la'o ina mu nuntu pua nari nari labo ina dohom re selas ede re di ru'u sasama sesama la'o mu <hesitation> la'o dou lao sama manusia kai raum re nuntu anu ni aina nuntu tur nuntu ma taho rawi ma taho ingar iwa la'o iwa la'o <hesitation> peim ta kompe kompe dohom re inga pu taho angi labo douta kompe kompe dohor peim re taho angi labo ede ni di wa'am soalnya kan di wa'am aka pede <hesitation> indo au di wa'ap ma ndai pede re di dula kai reni selas amal ndai ede labo <hesitation> au ngara sadeka sadeka ndai amal ibada ndai ede tiwara wa'a tiwara wa'amu makalai lai ni la'o do'a do'a ana ana doho mu ni ma ma to'a to'a ana ra ana ana toit ana ana doho ma to'a mena ede do'an ede mena ku ni di malao di wa'a kai ndai pede di sumpu kain pede indo wara loa di wa'a ba ndai ni ede pa ma penti ede kawara pu jaga majap labo majap labo dahu ana ee ndede ku nggahi nggahi doum tua re Nedek ki kawarap ka ima ni aka ka ima soalnya kan muma ka ima kan nggahin kap ka ima doho aka samenan weki ka ima doho rau ni majapo ana maja labo dahu pu ana ee aka rasa dou maja labo dahup ana ee di <hesitation> di nenti mu di di rawim ka ras dou nede ana ndo nede nggahi muma biasa kain ede pa ni nggahi na reni <hesitation> aina nefam sambea sambear ngaji di kawara kaim ruma roho reni sambea ra ngaji rawim taho taho ede ni ana nggahi nare